Askolan Tiiläässä Ylitalossa haastattelen elokuun kahdeksantena päivänä Siiri Uljasta joka on syntynyt tuhatkahdeksansataa yhdeksänkymmentäviisi olettekos te täällä Tiiläässä syntynyt
kyllä
tässä
tässä paikassa
ja ollut emäntänä sitten vai olettekos joutunut käymään muualla kuin Askolassa että on ihan tultu oltua täällä no jos näitä kysyisin näistä lehmän ruokinta silloin vanhaan aikaan kun se kerran oli hieman erilainen
no se lehmän hoito oli enempi sellaista nykyaikaiseen verrattuna aika yksinkertaista aamulla sitten mentiin jo viideltä navettaan ja sinne täytyi sitten virittää sitten se lyhty palamaan kun ei ollut öljylyhty kun ei ollut silloin sähköjä eikä sitten annettiin niille lehmille se vähän - pikkuisen heiniä ja laitettiin niiden alustoja sitä alusethan oli sellaisia eihän niissä ollut kuin vain pahnoja ja havuja kun ei ollut pohjaa muuta kuin multa ja sitten oli siinä navetassa oli semmoinen pieni luukku mistä se lanta heitettiin ulos ja ei kun ei siellä ollut paljon muutenkaan sitten lasi-ikkunaakaan siellä pimeässä sitten vain oltiin ja niillä lehmillä oli sellaiset parret missä ne olivat aina jokaisella lehmällä väli että ei ne olleet yhdessä niin kuin nyt onni että ei ole mitään välissä ja paremmassa tapauksessa oli sitten vähän -- puusta laitettu - permanto niin kuin lehmien alle kun meilläkin oli niin lehmien alla oli lattia ja se alipuoli oli sitten - mullan - kerroksena ja siellä toisella puolella navettaa siellä oli sitten ne vasikankarsinat ja - siankarsinat ja ja noin semmoista se huusholli sitten oli sitten siellä annettiin sitten kun ne oli heinät syönyt niin ne sai sitten olkia sitten laitettiin niille ja ja - se lypsy oli sitten semmoista vain käsin lypsämistä ja semmoinen yksikorvainen kiulu ja ämpäriin se maito no sitten jossakin tapauksessa sitten laitettiin sellaista niin kuin tuorerehua että leikattiin silpuksi oljet ja heinää pikkuisen sekaan ja ja köyhemmässä -- vaiheessa niin laitettiin herneenvarsia ja ja siitä tehtiin semmoista silppua ja se kastettiin sellaisessa suuressa tiinussa ja siitä se sitten aamulla illaksi ja illalla aamuksi lämmintä vettä vähän päälle ja suolaa ja se nostettiin sieltä ylös ja sitten oli laatikko joka lehmälle erikseen tehty että se aina noin otettiin se ape sieltä pois siihen laatikkoon ja pikkuisen jauhoja tomutettiin sitten siihen sekaan ja se kannettiin niiden eteen ne söi sitten sen mieluummin ja sitten mitä ne jätti tähteeksi niin se annettiin sitten niille joutilaisille hiehoille ja ne söi sitten taas ne loput ja se maito se tuotiin sisään ja se sitten noin jäähdytettiin kaivossa ja ja perin alkuaan niin oli vain sellaisissa isoissa kivivadeissa josta kuorittiin se kerma pois ja noin se kuorittu maito sitten se käytettiin juustoihin ja ja se kerma kirnuttiin sellaisella pystykirnulla käsin hakattiin se sitten voille
milläs nämä oljet pienennettiin siellä lehmille
no se oli sellainen silppukone jossa oli semmoinen terä että sitten kädellä ja jalalla sitten painoi yhtä aikaa semmoisessa laatikossa ne ne oljet ja heinät pantiin siihen laatikkoon ja siitä sitten siitä ne katkesi sitten sellaiseksi - ehkä viiden sentin pituisiksi
kummatkos sen katkoi miehet vai naiset
no miehet sen kyllä teki - enempi ja se tehtiin enempi noin tuolla niin kuin oli ne vanhanaikuiset riihet niin talvisittain niin siellä riihessä ne hakkasi sitten kun ne oljet oli siellä ja ne aineet niin me naiset sitten tuotiin sellaisilla isoilla kesselillä sanoi askulainen semmoiset suuret - ruumenkorit kelkan päällä sitten kiskottiin niitä sitten taas navetalle että kun ei navetan tykönä ei ollut mitään suurempia varastoja muuta kuin se semmoinen yksi lato siinä navetan päässä oli missä oli sitten vähän heiniä ja olkia mm
onkos teillä lampaita ollut tässä talossa
on
no mitäs lampaat sai talvisittain
no niille oli sitten laitettu lehtikerppuja ja niitä ne söi ja sitten ne sai vain vähän nyt noin vettä ja tai jotakin noin tiskivedenkin ne hyvin mielellään joi ja sitten sitten kun ne nyt poiki että oli karitsat ja niin kun se ruokinta oli aika heikkoa heiniä ei nyt ensinkään - voinut ajatellakaan se oli hyvin vähän jos ne jonkun karvan sai mutta niin sitten annettiin pikkuisen kaurajauhoja silloin kun ne ne oli ne karitsat että tuli maitoa niille
koskas ne lehtikerput tehtiin
no ne tehtiin kesällä niin kuin heinäkuussa ja kun heinäaika oli noin niin kuin ohitse tai tai ennen heinäaikaakin kuinka oli aikaa niin niitä tehtiin aina sitten ja kaadettiin niistä tehtiin oikein sillä viisiinkin että miehet kaatoi suuria koivuja ja haapoja metsässä ne teki niistä halkoja ja me naiset sitten laitettiin niistä lehtivihkoja mm juu
milläs te siat ruokitte
no siat ruokittiin sitten taas noin kun - jotakin jäi heinänkarikkeita ja ja semmoisia sitten jäi sitten siitä kuoritusta maidosta taas kun sitten laitettiin sitten juustoa niin siinä jäi sitten heraa niille ja jotakin perunankuorta ja ja huonompaa perunaa ja semmoista ruoan jätettä meillä ei nyt ollutkaan sikoja jos kaksi ja kolme oli korkeintaan kun ne oli niin pian ruokittu aina jäi jotakin maitovesiä ja -- noin - voitakin teki niin niistä jäi aina ja vanha piimäkin mitä ei käytetty niin ne siat kaikki korjasi semmoiseen
mitenkäs te voita valmistitte
no se sillä lailla sitten - ei silloin perin alkuaan niin ei ollut separaattoria eikä mitään se kuorittiin vain käsillä kauan kanssa se kerma siitä päältä kun se oli seisonut ja sitten se kirnuttiin myöhemmässä vaiheessa sitten semmoisella pyöritettävällä kirnulla mutta se oli vain sellainen mäntä kun oli - pystykirnu ja mäntä siellä sisällä ja sitten se sitten kirnuttiin sitenkin ja sieltä otettiin se voi pois ja pestiin ja ja vanutettiin se kovasti ja suolattiin ja laitettiin sitten sellaisia puisia pieniä pyttyjä mihin justiin meni vain kilo ja ne oli oikein erikseen sitä varten pitkät rivit niitä täytyi olla niitä voipyttyjä sen pytyn kanssa ne vietiin Porvooseen ja Porvoon torilla ne vasta sitten joka sen osti niin se noin siltä sitten lyötiin siitä ulos se voinpala voipaperille tuotiin taas ne tyhjät pytyt kotiin ja sitten oli kova pesu taas sitten sen jälkeen taas seuraavaa
paljonkos kotiväki sai voita syödä
no ne nyt sai syödä sen verran kuin ne tahtoi ei niillä ollut mitään erikoista mittaa siihen
olettekos te siellä torilla ollut
kyllä
voita myymässä
kyllä
milläs te menitte
hevosella ja se oli aamulla lähdettävä kolmelta viimeistään - noustava aikaiseen ylös ja oli pyry tai pakkanen se oli se keskiviikko ja lauantaikin niin kuin ne varmemmat toripäivät
kauankos täältä kesti Porvooseen
kaksi ja puoli tuntia ja kun sitten hiljalleen - noin huonompaa - hevonen käymään niin meni kolmekin mutta meni kahdessakin tunnissa jos vähän - että jos ei ollut järin paljon kuormaa että hevonen jaksoi juosta enemmän
mitäs siellä Porvoossa tehtiin ensi töikseen kun tultiin
no siellä oli sitten kun päästiin sinne torille lähelle niin sitten oli silmä kovana mistä sai sen paremman paikan sieltä mihin osasi sitten hevosen nyt sitten asettaa että kun monta kertaa niin oli sitten sellaisia jotka oli menneet aika aikaiseen ja ja siellä torillakin oli aina sitten semmoinen semmoinen edustavampi paikka siinä keskemmällä kun sinne vain pääsi niin siinä oli enemmän ostajia kun joutui taas enempi sivulle niin sitten jäi niin kuin myöhäisemmälle myyjälle sitten
kauankos siellä oltiin
no se nyt oli ei sitäkään osannut sanoa ehkä nyt siinä yhdeksän aikana jo ja kymmenen aikana tultiin pois sitten sieltä torilta oli jossakin tapauksessa meni yhteentoistakin josta oli muuta myytävää niin kuin jauhoja ja sellaisia kuin aina mukanaan ruukasi olla herneitä ja toisinaan pääsi pikemminkin ja kuinka taas oli ostajia ja
- vietiinkös täältä muutakin torille kuin jauhoja ja voita
halkoja ja heiniä ja
kuinkas niitä heiniä riitti kun niitä ei ollut
no kyllähän noin - no sitten myöhemmillä vuosilla ei ei perin aikaisemmilla vuosilla ja mutta oli niitä semmoisiakin paikkoja missä taas oli myydä heiniäkin kun sitten kun ruvettiin jo kylvöheinää tekemään kun ennen ei ollut muuta kuin niitä luonnonniittyjä niin noin niistä ei nyt ollut paljon myydä mutta
olettekos te ollut heinässä semmoisella luonnonniityllä
kyllä muistan yhden kerrankin kun olin semmoinen nuori tyttö kun oli sellainen niitty ja tuli kauhea kova semmoinen kaatosade ja heinät oli jo niitetty ja heinät - ja sitten siinä oli semmoinen suuri oja noin välillä semmoinen valtaoja ja kun se vesi nousi sitten niin että se oja ei ehtinyt niellä sitten pois se vesi nousi aika korkealle sinne niitylle ja heinät jäi sinne ja se oli minulle sitten suurin nautinto kun minä sain toiset oli sitten - kantoivat sieltä vedestä pois niitä heiniä niille korkeammille syrjille sitten kuivamaan ja kun minulla oli hauskaa kun minä olin sitten siellä niin kuin järvessä uimassa sitten kun minä sain olla siellä vedessä ja kiskoa aina niille sitten sinne ylemmäksi se oli semmoinen kerta jonka minä muistan että oli niin niin noin ja kyllä minä monta kertaa se oli se heinänteko semmoista että miehet oli niittänyt ja sitten niitä - aamulla mentiin haravoimaan naiset - sai askareet tehtyä ja niissä oli kaikki semmoiset niitä sankattiin ja sitten niitä taas vedettiin harjulle ja taas korkeammalle ja että ne aina siinä niin kuin kuivasi ja sitten yöksi täytyi panna semmoisia - rukoisia sanovat kun ruvoksi kun se kasattiin ja sitten toisella päivällä se taas sitten hajotettiin ne kasat leveäksi ja joskus tuli taas sadekin sitten kun justiin sai ne hajalle kyllä se oli vaikeaa se heinäntekokin välillä
kuinkas kaukana täältä on käyty heinässä
no meillä ei ole ollut kaukana ne on niin kuin kaksi ja puoli kolme kilometriä kun on ollut kaikki kauempana meillä ei ole ollut kaukana noissa naapureissa oli sitten kun niiden oli tuolla toisella puolella niin kuin Huuvarin puolella kaksi niittyä ne niillä oli mutta meillä ei ole ollut muuta kuin tässä aika lähellä
niin että ei ole tarvinnut yötäkään olla
ei
no mitäs nämä naisten askareet oli silloin aamusta
no ne oli ne ne lehmän niin kuin kesälläkin se oli se lehmänlypsy ja ja sitten oli se se josta oli sen voin ja juuston teko ja se semmoinen sianruokkiminen ja ja sitten laitettiin evästä sitten miehille sinne vietiin niin kuin kahdeksaksi sitten aamulla semmoista murkinaa sanottiin uutta voita ja oli uutta piimää ja ja sitten mentiin heinään ja siellä oltiin sitten koko päivän että - illansuussa tultiin sitten kotiin mutta toiset meni sitten taas niin kuin lypsylle ja ja ja kuka laittoi ruokaa ja se oli sitten semmoista kun miehet tuli kotiin mutta se nyt oli sitten oltiin seitsemään astikka siellä niityllä se oli pitkää päivää ja miehet meni niittämäänkin heinää aamusittain jo no voi mennä jo vaikka neljältä että se kasteen aikana muka se katkesi paremmin ja oli viileämpää niillä niittääkin niin sitten kun se tuli se kello kahdeksankin niin ne söi niin sitten ne nukkui oikein että niillä - meni melkein vajaa niin tunti meni siinä että ja ne nukkui sitten oikein sitten semmoisen murkinatunnin ja sitten oli taas yhdeltä oli sitten päivällinen ja sitten ne taas pikkuiseksi aikaa panivat torkkumaan ja sitten kahvia oli sitten siinä viiden aikaan ja illalla oli taas se illallinen joskus oli noin että jos - olivat eihän sinne niitylle kahviakaan sitten aina joka kahvin ajaksi viety niin ne sitten otti semmoista välipalaa sitten sieltä eväästä täytyi olla lampaanjalka paistettu siellä tai palvattua lihaa oli ja ja oli paistettu pannussa lihaa joskus ja kuinka sattui olemaan taas niiden mutta se juusto ja se ja semmoinen se oli melkein niin kuin kesäruokaa ja sitten oli - viilipiimää laitettu niin sekin sitten taas vispattiin sitten ja se oli kannussa se oli aika mukavaa siellä eväänä ja kalja se kalja oli oikein semmoinen täysi tärkeä ruoka kesällä tai juoma
no kertoisitteko te miten te oikein hyvää kaljaa valmistitte
no kyllähän minä sitäkin osaan kertoa kun - se oli sellaista että jo noin se sitten kun siihen astia kun täytyi varoa sitten jos se saavikin mihin sitten rupesi ensistään alustamaan kun kesällä tahtoi aina olla niin kuin noin ne oli ravistuneet ja harvistuneet ne täytyi turvottaa ja sitten keitettiin katajista vettä katajan oksista ja sillä vedellä sitten pestiin se katajavedellä ja haudottiin se saavi että siihen tuli semmoinen hyvä haju ja maku siihen puuhun ja sitten se maltaita kun laitettiin jos nyt laittoi oikein hyvää niin laitettiin niin kuin neljä kappaa olisikos se niin kuin kaksikymmentä litraa nyt noin meidän satsissa oli tavallisesti se nahistettiin sitten illalla semmoisella penseällä vedellä ja jätettiin se yöksi sitten siihen niin kuin turpoamaan ne kuivat kun ne maltaita oli kauhean kuivia sitten aamulla semmoista katajavettä sitten oli kiehumassa padassa mutta sitten laitettiin sitten sillä viisiin vähän kertaansa niiden maltaiden päälle aina hyvin viileän viileä - penseänä ensistään ja sitten vähän kertaansa sitten lisättiin kuumemmaksi ja kuumemmaksi ja sitten ne on sitten kun siitä tuli jo sen verran että sitä oli niin kuin meinasi että nyt sitä rupeaa olemaan jo niin kuin se satsi tai se saavi täyteen niin sitten se jätettiin siihen vähäsen seisomaan ja ja kun siinä parani tai se oli iso pata sitten jos sitä ulkonakin teki tai teki nyt tuolla karjakeittiössä ja tuvassakin tehtiin niin leipäuunissa ne oli tuvassa ne leipäuunissa oli valkea ja sinne oli kannettu sitten sellaisia kiviä jotka nuo ja nekin täytyi olla sellaista könnöläistä kiveä että ei se mennyt rikki ne oli sitten semmoiset pitkät pihdit sepän tekemät millä sai sitten ne kuumat kivet sieltä uunista ne pantiin sinne saaviin hiljalleen sinne sinne maltaiden ja sen veden sekaan ja ne putosi sinne pohjalle ja sitten sen sai jo rupeaa huomaamaan että kuinka paljon niitä laittoi kun se alkoi hiljalleen kiehua silloin kun siihen tuli se pieni poreileminen niin sitten se peitettiin vain vahvoilla peitoilla ja annettiin se kiehua siellä kypsäksi sitten kun se nyt oli kiehunut ja siitä sitten taas se kiehuntakin tauonnut sitten aikaisemmilla vuosilla niin laitettiin se kalja se sako sitten ja se se liemi oli sellainen sanottiin kaljauurna kuurna se oli semmoinen pitkikäs kaukalo ja siellä oli sitten listat alla ja siihen pantiin sitten leikatut oljet jotenkin sinne pohjalle että ei se se sako mennyt sinne pohjaan ei se olisi sitten ja sitten siinä toisessa päässä oli sellainen reikä mistä juoksi sitten se liemi pois ja se sako jäi sinne sen kuurnan pohjalle sinne olkien päälle siitä tuli sitten se ensimmäinen osa mikä tuli niin se oli sitten sitten sitten kauhean vahvaa mutta sitten kun sitten laitettiin nyt vähän sitten vielä lopuksi vähän vettä sitten laitettiin vain siihen vielä niiden maltaiden ja sen saon päälle niin siitä tuli sitten sitten heikompaa kaljaa se laitettiin taas eri astiaan sitten kun se oli jäähtynyt semmoiseksi että siihen voi panna hiivan ja se hiivakin oli semmoinen erikoisvalmisteinen jota ei enää nyt mistään taida löytää kun se tuli siihen kaljan pinnalle niin edellisissä kaljassa niin se laitettiin kuohittiin siitä sitten kauhalla ja se laitettiin sellaiseen harvan vaatteen päälle ja kuivatettiin ja kun seuraavalla kerralla sitten tehtiin kaljaa niin se se - siitä vaatteessa sitten liotettiin sitten - sitten hiivaa pienemmässä tilkkasessa kaljaa ja se laitettiin siihen isoon kaljaan ja se oli se joka käytti sitten sen että ei mitään ostohiivoja eikä se oli tavallaan sellaista kuin nyt saadaan tuolta prykistä Porvoosta kun sieltä joskus haetaan niin mutta että se ei ole perin taas vielä semmoistakaan että se on hukkunut niiltä vanhoilta mummuilta kun joltakin hukkui se se kaljatuppu sanottiin hiivatupuksi niin sitten mentiin taas lainaamaan toiselta ja sitten taas kun noin toinen sai siitä niin taas sitten sai takaisin minun äidillänikin oli monta tuppua semmoista ne oli korjussa ja sitten yksin häihin hakivat kun tekivät suuren prykin sanottiin niin ne lainasi sitten äiti antoi ja se antoi sitten sillä uskolla että se saa takaisin eihän sitä tullutkaan
oli ne könnöläiskivet
ne oli sellaista kovaa mustaa kiveä - sitä on noin erikoisemmissa noin metsissä ei sitä ei sitten ole kaikissa paikoissa sitten sanottiin sitten könnöläiseksi kun se oli niin sitkeäkin että kun miehet sitten koettaa rikkoakin niin se vain on niin kuin se venyisi että että se on perin toisenlaista kuin muu kivi
minkäs väristä on
mustaa
no mitäs sillä sakalla tehtiin kun jäi sinne kuurnan pohjalle
no se sitten otettiin sieltä pois niin se annettiin sitten sioille ja lehmille se oli sitten joka sanottiin saoksi vain
savoksi
sakoa niin
sakoa just
mm
kuinkas -
ja se kalja sitten kun se oli käynyt - se hiiva pinnalle niin sitten se hiiva kuohittiin pois taas ja pantiin siihen tupulle sitten - ja sitten se kalja laitettiin sellaisia kaljatynnyrejä se parempi kalja pantiin eri tynnyriin ja huonompi eri tynnyriin ja ja sitten se lujasti kiinni siinä oli sitten sellainen tappi tai kraana mistä sitten sai laskea ulos sieltä alhaalta mutta päällä oli sitten sellainen reikä mistä sitten pantiin sisään ja se perin oikein sellaisen taikinan kanssa sitten laitettiin kiinni se reikä - että se oli niin kuin -- pullot laitetaan vahan kanssa niin se laitettiin se se oli niin hengessään että sieltä ei sitten jos sitten aukaisi sen kraanan alhaalta niin sieltä ei tullut yhtään mutta kun sitten hellitti se oli taas semmoinen pikkuinen reikä semmoinen tappi mistä sitten pikkuisen hellitti niin pääsi ilma niin sitten se juoksi ulos se kalja pysyi sitten niin pitkän aikaa hyvänä että ei se väljähtynyt kun ei sinne päässyt ilmaa
mistäs tämä taikinanpala tehtiin
se oli tehty rukiinjauhoista ja vedestä vain sellainen taikina ja se pyöritettiin sitten semmoiselle että se oli kuin kitti sitten siihen reiälle sitten siitä laskettiin sieltä ja se oli aika hyvää ja mitä se tuli vanhemmaksi niin se tuli paremmaksi ja ja sitten nyt oikein tahtoi herkutella niin pani vähän sokeria sitten sekaan kun vei ulos
olettekos te näitä maltaita joutunut tekemään
kyllä
no koskas ne tehtiin oikein
no ne tehtiin aina noin se oli semmoinen syksytyö naisilla kaikki ennen siinä ennen pyhäinmiesten tai pyhäinmiesten aikana kun kaikki muut työt oli tehty niin sitten oli aikaa sellaisen kanssa kun siinä meni ja oma aikansa ne rukiit oli lajiteltu puhtaat rukiit ja ne laitettiin jos laitettiin noin hehto tai tynnyri ennen laitettiin tynnyri puoli tynnyriä tai tynnyri tai ne mitat oli sellaisia sitten se niin se noin semmoisella penseällä vedellä ja se sai sitten siinä niin kuin sitten pehmiämään ne jyvät noin niin kuin kaksi vuorokautta sitten laskettiin se vesi pois sieltä ja ne jyvät pantiin sitten saunan parveen mutta se parvi oli sitten kovastaan kuurattu ennen - ennen kuin ne jyvät pantiin sinne ylös kun kun saunassahan - samassa saunassa kylvettiin ja samassa tehtiin maltaat niin siinä oli kova pesu sitten se aina se parvi puhtaaksi mihin sitten pantiin ne maltaat sinne kasaan ja ne siellä hiljalleen iti ja niitä liikuteltiin välillä sitten kun ne lämpisi niin sitten kun ne oli oikein kovalla idulla että ne oli melkein niin kuin toinen toisissaan ne jyvät kiinni roikkuivat sellaisessa idussa niin sitten alettiin hiljalleen niitä ne levitettiin sitten ja hiljalleen kuumentamaan saunaan pantiin valkeat ja enempi vain noilla leppiä ja katajia sitten ja ja semmoista että ei järin kovaa puuta että sinne tuli se savun tuoksu kanssa eikä tullut liika kuumaksi se kuumennettiin sitten ja sitten kun se se oli oikein kuuma se sauna niin sitten se kasattiin sellaiseen kasaan ja siinä sitten sitten siinä kasassa liikutettiin ja haudottiin uunia puita ja sitten kun savu oli mennyt pois niin taas liikutettiin se ympäri sitten heitettiin vielä välillä löylyäkin ja ne paistui siinä ja hautui semmoiseksi sitten ihan ruskeaksi ja kypsäksi ja menivät ihan semmoiseksi kurttuiseksi sitten kun ne oli ja tulivat niin kauhean makeiksi mutta sitten kun ne hajotettiin sitten kokonaan leveäksi taas sitten sinne saunan lattialle ja parven lattialle ja kuivatettiin sitten että ne ihan kuivasi niin kuivaksi että ne meni myllyssä sitten hienoksi vietiin myllyyn ja sillä viisiin niitä tehtiin aina joka syksy tehtiin niitä sitten nyt keväälläkin mutta syksyllä oli enempi se maltaantekoaika meillä tehtiin niin paljon maltaita tehtiin noin viisikin hehtoa syksyssä kun sitä myytiin sitten Porvoon torilla taas sitten niin kuin ennen jouluakin niin paljon ostivat maltaita silloin aikaa kun siellä oli sellaisia kaljantekijöitä vanhanaikuisia vanhan ajan ihmisiä niin ja nehän monikin niin tilasi sitten perheeseen sitten kaljaa kuka viisi ja kymmenen litraakin niin nämä vanhat mummut niin ne teki niitä aika paljon - monet satsit ne osti aina paljon sitä sitten sitä maltaita kun siitä tuli sitten taas niin kuin rahaakin siitä maltaasta sitä joulurahaa rukiit tuli taas niin kuin hintaansa sen kautta minun äitini niin se oli tehnyt pikku tyttönä se oli vissiin semmoinen neljän viidentoista vanha - kun sille oli noin ei ollut rahaa eikä mitään sitten saanut sillä oli kova innostus siihen ja ja jakso se osti rukiit kylästä ja sitten noin teki maltaita sitten sille ja myi sitten ne maltaat Porvoossa ja sitten se sai noin sille jäi sitten kymmenen markkaa kun se puhui sitä kymmenen markkaa jäi sille sitten siitä työpalkkaa sanoi se oli olevinansa iso raha sitten sitten sai ostaa jotakin taas semmoista
kauankos ne oli siellä saunanparvessa nämä rukiit
no kyllä siinä meni oikein rohkea viikko
juu
ennen kuin ne oli valmiit ja - oikeastaan rohkea viikko niin meni sen alkuperän kanssa
no eikös syksyittäin sitten käyty riihessä tappamassa viljaa
juu
olettekos te ollut
kyllä
mikäs se on ensimmäinen riihi tehdä onkos se ruis vai
ruisriihi juu se oli niin kuin näitä aikoja juu kun että sitten aina kiirettiin ensimmäisenä - riihi puitiin ensistään riihellinen puitiin ensistään ja sitten vasta toisesta otettiin siemen
no mitäs naisväki joutui tekemään ennen kuin tämmöinen riihiaamu oli tulossa
no ne muutti sitten vähän huonommat vaatteet päällensä aamulla ja ja sitten mentiin ja ne vanhat riihivaatteet sitten aina ne täytyi olla sen syksyn ne täytyi sitten kestää jos ne vaikka ne oli kuinka ilkeitä panna päälle minun niitä täytyi pitää vain se oli se huusholli semmoista köyhää
mihinkäs aikaan mentiin
no kahdelta ja kolmelta mutta meillä meillä ruvettiin jo menemään sitten vain niin kuin neljältäkin se oli niin kuin jollakin tavalla mukavampaa tehdä sitten viileän aikana ja ja pimeässä ja se oli sitten se semmoinen ajatus että sen täytyi saada sillä päivällä tehtyä kun kuudeksi oli sitten aina kun jos neljältäkin meni meilläkin kuudeksi oli sitten kaikki pitkät oljet sitten jo hakattu irti ja sitten tuli me naiset tultiin sitten keittämään kahvia ja toiset meni lypsylle ja minä nyt olin enempi sitten silloin lapsena minä olin seinää lyömässä ja sitten tuota juotiin se kahvi sitten kun oli lypsetty niin sitten oli se kiire sitten että kahdeksaksi piti saada sitten ne kaikki oljet ja se kolina sieltä riihestä pois että ei naapurit kuullut enää sen jälkeen ja itsellekin se oli taas sitten parempi sitten tultiin sitä tuli joku jo edellä keittämään taas sitten ruokaa perunoita ja soosia ja sen kahdeksan jälkeen ja sillä aikaa toiset jo sitten puhdisti sen riihen ja ne oljet ulos ja pehkut ja ja ja sitten se luuva -- noin rukiit oli jo sitten yhteen kertaan noin viskattu sanottiin viskaamiseksi kun lajiteltiin sitten kun oli syöty sitten noin toiset meni viskaamaan sitten taas niitä rukiita ja - koetti saada riihen tyhjäksi ja miehet meni hakemaan hevosia ja tekemään kuormia pellolle ja toi ensimmäiset kuormat että sai taas sen riihen sitten ahteeseen no se kyllä sitten loppui vähän aikaisempaan - ennen iltaa mutta ei sitä sittenkään sitä iltaa otettu siitä vaikka sen riihen sai kuntoon sitten mentiin sitten vielä pellolle koska oli herneen niittoa ja koska oli ohran niittoa tai jotakin vielä piti tehdä sitten tai sitten kesantomaata kunnostivat kylvöä vasten kun jyviä otettiin irti
mitäs tämä tarkoitti kun että riihi - tehtiin ahteeseen
se täytettiin se ne pantiin sinne ylös parsille ne sitomat kuivamaan kun ne oli ne sitomat niin yksi oli sitten siellä parsilla istui siellä parsien päällä se oli kolme partta kerrallaan meni aina ja sitten yksi antoi - ylös sitten aina siitä sitomia ja siitä ne pantiin sillä viisiin pystyyn lujasti se riihi ne kuivasi ne jyvät siellä ylhäällä sitten ja oljet oli ja ne parret oli siinä alla
kuinkas tämä tapahtui tämä seinään lyöminen
no se oli sillä viisiin kun se laskettiin - sitä partta lykättiin ensimmäinen - ensimmäiset parret täytyi vetää sieltä oli aina siinä uunin tykönä semmoiset lyhkäiset parret että sai ensistään alas alkuun sitten lykättiin niin parsia aina sinne tyhjälle puolelle ne tuli sitten ne sitomat aina putosi siihen lattialle ja sitten otettiin aina sitoma kertaansa ja kaksi joka oli oikein vahva niin sitä hakattiin sitten latvaa sitten seinään ja se laitettiin sitten kasoihin ja ne - ne toiset väki oli sitten siellä sanottiin luuvaksi kun ne hakkasi sitä sellaiseen - oli puusta se varsi ja sitten - varren päässä oli semmoinen nahkaremmi ja sen nahkaremmin päässä oli sitten niin kuin nuija niin niitä pyöritti sitten neljä
mikäs sen nimi oli
neljä henkeä sitä sanottiin klavu ja niitä oli neljä siellä luuvassa ja siinä oli hieno tahti ja se oli helppoa se hakkaaminen jos pysyi noin nuotissa kun neljä neljä löi että ne löi aina ne eri ajalla mutta jos se meni sekaisin että joku oli sellainen että ei osannut lyödä siinä tahdissa niin että kun nyt oli joskus tullut semmoinen outo että ei ollut riihellä ollut se oli paljon raskaampaa kaikille ne meni siinä nuotin kanssa niin mukavasti
laulettiinkos siinä mitään vai
ei siinä mitään laulettu sitten kun ne laitettiin riviin siihen lattialle niin ja siteet poikki veitsen kanssa niin sitten kun noin hakattiin siinä sitten sillä neljällä klavulla yhteen kertaan läpi se lattia sitten pantiin klavut naulaan ja käännettiin ne oljet taas sitten ympäri se alipuoli ylöspäiten taas laskettiin ne uudestaan sitten sen klavun kanssa sitten ne puristettiin sillä viisiin käsissä sitten sanottiin puristamiseksi ja sitten ne laitettiin sellaisiin lyhteisiin ja niistä tuli sitten niin kuin kahdeksan lyhdettä sitten ja ja ja kymmenenkin siitä lattiallisesta ne oli hurjan isoja että miehet hyvin usein - sai ne sitoakin - oli tehty oljista se side ja ne heitettiin ulos sitten
mitäs niillä tehtiin
no ne oli justiin niitä sitten niitä lehmien silppuainetta ja tehtiin niistä myöhemmillä vuosista noita kattoja maniisinkattoja ja navetan katot ja mitään päreitä ennen ollut eikä ne oli ne olkikatot
no -- olettekos te käynyt myöskin näissä kaurariihessä
olen minä niissäkin käynyt niitäkin hakattiin kaurariihiä hakattiin kanssa sellaisilla niillä klavuilla niin kuin rukiitakin mutta sitten jo - sen työn helpotukseksi niin oli hevoset survomassa ne kaurat ne kuivatettiin taas siellä parsilla samalla tavalla kun rukiitkin mutta ne ei nyt ollut siteellä minun ne oli vain sekaisin ja siellä ne hevoset sitten kaksi hevosta niin talutettiin niitä hevosia ne ne survoi ne hevoset sen ne jyvät irti kun se oli kuivaa ja sitten haravien kanssa sitten se - seulottiin sitten pois ne - pehkut ja ne jyvät jäi lattialle ja sitten ne taas ne jyvät sitten taas lajiteltiin ja viskattiin
mites se viskaaminen tapahtui
no se oli sellainen kone joka noin pantiin sellaiseen tuuttiin sitten niitä jyviä ja - yksi pyöritti ja yksi laittoi tuuttiin yksi otti sitten alta pois ja se oli melkein aina minun työni kun minä olin semmoinen lapsellinen flikka minulle oli tehty sitten pieni lapiokin että se oli mennyt se alusta noin niin pian tukkoon kun paljon jyviä samaa se oli rukiillakin että sitten ne aina veti sieltä pois ja heitti sinne vähän sivummalle oli aina sitten puhtaita ja ne likaisemmat oli siellä taempana
mitäs näistä likaisemmista tehtiin
no sitten jäi taas niin kuin eteisiä ne eteisetkin laskettiin vielä uudestaan niin sieltä tuli taas parempia jyviä ja no ne loput eteiset sitten ne nyt sitten jäi niin kuin kanoille ja semmoisille semmoiseksi - kun semmoisia roskia vain oli siellä takana ruumenet ne puhalsi se viskain se puhalsi ruumenet taas sitten noin perin eroon - niissä oli sitten taas siellä riihessä oli semmoinen reikä mihin pudotettiin sitten sinne luuvan alle siellä oli tyhjä alusta ja sieltä ne ne oli talvella sitten aika hienoja ottaa ja hyviä sitten justiin sitä apetta kun laitettiin sen appeen sekaan sitten ne - ruumenetkin kastettiin että ei ne ei syönyt mitään kuivana
no mitäs eroa oli ohrariihellä ja kaurariihelläkin
no ohrariihi nyt oli kyllä samanlainen mutta ohrariihi oli siitä kaikkein ikävämpää siellä se pisteli ja syyhyi niin kamalasti kun se - ohran tomu on niin pistävää
niin olikos ohra sidottu ja
ei kyllä meillä oli ohra ja sekaisin juu että se meni ihan samalla tavalla kuin kaurariihikin mutta sitten myöhemmällä tuli jo semmoinen käsillä pyöritettävä niin kuin puimakone että kaksi pyöritti ja sitten yksi syötti sinne pöydälle ja pehkut lensi sitten sinne taakse ja jyvät johonkin eroon mutta se oli kyllä raskasta hommaa kyllä ihmisellekin
entäs tämä vehnäriihi
no - ei ollut muuta kuin syysvehnä oli mutta syysvehnä sidottiin niin kuin ruiskin ja se - se tapettiin samalla tavalla kuin rukiitkin että lyötiin seinään ja sitten - hakattiin se luuvassa ja ja sitten tuli lyhteisiin mutta noin se oli aika vaikeata menemään irti se syysvehnä ei se mennyt niin hellästi irti sitten vanhat sedät sanovatkin ja muorit aina että täytyy mennä niin aikaiseen vehnäriihelle että ei siat ehdi nousta ylös ei kun oli pimeä niin ei nähnyt että jos niissä olikin jyviä vielä niissä oljissa
käytiinkös aina riihen päälle saunassa
juu se oli se sauna niin se ainainen ja sitten ne riihivaatteet ne oli aina sitten siellä saunan eteisessä kunkin omat vaatteet omassa kasassa ja sitten taas kun lähdettiin seuraavalle riihelle niin taas ja se riihi oli melkein aina se se maanantaikin oli kaikkein ikävin kun vanhat ihmiset laittoi aina lauantaina ja maanantaina oli riihi kun niillä oli pyhänä aikaa sitten kuivattaa siinä oli se päivä väliin ja se sattuikin sillä viisiin että kun kun maanantaikin oltiin - riihellä keskiviikkona oltiin riihellä sitten voi jäädä kaksi päivää sillä välillä lauantaikin oltiin riihellä ja maanantaikin taas kyllä sitten sai olla siinä kuusi seitsemänkin riihellistä syksyssä ja kahdeksan ja ruisriihellä ja sitten erittäin ne muut - aina täytyi nousta niin aikaiseen ylös
no kuinkas aikaiseen mentiin pantiin maate sitten kun niin aikaisiin noustiin
no ei sitten sen aikaisempaan menty se kahdeksan yhdeksän aikana sitten nyt niin kuin syksypuolella mutta kesäisittäinhän sitten tuli oltua kauan ylhäänä kun sitä oltiin työssäkin niin myöhään ei sitten kerinnyt
no mites se herne pantiin korjuuseen
no herne niitettiin sillä viisiin semmoisen sirpin kanssa vain naiset niitti ja miehetkin niitti kyllä mutta mutta sitten myöhemmässä vaiheessa on niitetty viikatteella ja seipäille ja se kuivasi ja se kanssa ja vähän kuivatettiin riihessä ja se hakattiin kanssa semmoisien klavujen kanssa ne jyvät - taas ne herneet irti ja ja taas sitten haravan kanssa vain ne varret eroon taas sitten - viskattiin niin kuin muutkin
kukas ne söi ne herneenvarret
no ne justiinsa leikattiin silpuksi taas sitten sinne lehmien silpun sekaan
onkos tässä teidän talossa viljelty papuja
ei
sitä ei ole kukas sen riihen yleensä lämmitti
no se nyt oli melkein niin kuin isännän huolena et aina semmoinen varmempi ihminen täytyi semmoisessa olla tiesi että ei kuumentanut liikaa eikä ja no äitikin kuumensi sitten kyllä myöhemmän vaiheella kun isää enää ollut kun joskus kuumentui sillä viisiinkin että kun oli outo kuumentaja niin niin kuin nyt - siemenviljakin niin se täytyi olla aika huolellisestaan sitten ei saanut perin äkkinäisellä kuumaa kävi niinkin että kun oli kylvetty niin ei itänytkään sai kylvää uudestaan ne meni ne jyvät hukkaan
- milloin nämä viljat tuleentui ne eri viljat
no kyllä ne nyt nuo - siinä heinä elokuussa ne aina tuleentui valmiiksi
mistäs sen valmiin viljan tunsi
no se katsottiin aina tuosta rukiin päästä otettiin sitten se tuli aika valkoiseksi niin ne otti sen jyvän sitten irti siitä ja jos se meni noin hereestään poikki että se paukahti niin että ei siinä - että ei se ollut enää semmoinen maitoinen ja pehmeä niin siitä tiesi että se oli valmista
leikattiinkos nämä kaikki eri viljalajit samalla tavalla
no viikatteella nyt näillä vuosilla mutta sitten - niitettiin aikaisemmin niitettiin - vehnät ja ja ja rukiit sirpin kanssa että minäkin olen ollut sirpin niitolla ja sitomassa mutta siinä tarvitsee olla paljon väkeä
tehtiinkös ne talkoilla vai
no juu kyllä sitä oli melkein niin kuin talkoot että ne oli sellaiset niin kuin joku juhlapäivä että olihan niitä nyt sitten että maksun edestäkin mutta oli jossainkin paikoissa talkoona
kauankos se vilja sai kuivua siellä pelloilla
no se nyt riippui vähän ilmoista ja ja eikä sitten noin ja kun se tuli olemaan siellä niin kauan kun ehti saada ne aina puitua ne edelliset pois alta kun se nyt muutaman päivän oli niitetty niin se ensimmäinen riihi tehtiin ja meni siinä aikaa ennen kuin ne viimeiset tuli joskus oli niinkin että kun aina satoi ja meni pitkälle sitten se - se riihitys niin viimeiset tahtoi jo itää pellollakin sitten siellä kykässä
olettekos te käsin joutunut viskaamaan olettekos koskaan nähnyt
en on nähnyt mutta kuullut vain puhuttavan en minä ole sitten koskaan nähnyt
mimmoista se olisi sitten ollut
no kun ne puhui että se oli sellainen niin kuin semmoinen koussukka minkä kanssa ne otti siitä jyvän ne jyvät siitä kasasta ja ne heitti aina toiseen sivuun että sitten ne tomut vissiin jäiköhän ne vissiin siihen maahan ja paremmat meni aina ja sillä viisiin sen sitten sillä viisiin ne on sitten selittänyt että ne on
olettekos te kuullut että täällä olisi missään talossa viskattu käsin teidän aikananne
en ole kuullut
se on niin jäänyt pois
niin juu
no kuinkas te pesitte ennen pyykkiä kuinkas usein ensinnäkin
no se pyykkihän nyt oli semmoinen oikein semmoinen raskas homma vaikka nyt valitetaan että pyykki on raskas mutta en minä tiedä ei se sitäkään ei se sitä on nyt ensinkään se on vain leikkiä sen rinnalla kun mm pyykkihän tehtiin noin vain pyhämiesteksi ja jouluksi ja ja maariaksi ja juhannukseksi se oli semmoinen ne isot pyykit niin mutta ne tehtiin perin alkuvaiheella niin tehtiin ne tuvassa
milläs lailla
siinä oli iso pata vain siellä muurissa kraakussa ja siellä kuumeni vesi ja tai sitten hellassakin ja se pyykki oli likoamassa ensistään saaveissa ja paljut ja - sen semmoiset oli tuotu tupaan meilläkin ne pestiin tuvassa ja ja hierottiin niin ja sitten saavissa tai tiinussa ne haudottiin sitten tai keitettiin että sitten ja tehtiin livettä tuhkasta oli koivutuhkaa ja jonkun säkin päälle tellätty saaviin saavissa ja siinä sitten kiehuva vesi päälle ja siitä tuli sitä sitten sitä livettä ja ja kun ne pyykit oli hierottu niin se live kuumennettiin sitten paras taas ja aina pantiin sitten siihen pyykin pyykkitiinuun siihen vaatteiden päälle ja kun pata oli tyhjä niin laskettiin jo taas sitten alta pois se kylmempi ja se kiersi sitten sillä viisiin että päälle pantiin uutta ja kuumaa ja taas alta otettiin pois se kylmä siitä meni monta kertaa ja sitten kyllä sen sitten jo huomasi koska se pyykki rupesi niin kuin olemaan kypsää tarpeeksi hautunutta sitten talvella niin mentiin järvelle avannollekin siinä oli se sotkeminen ja ne pyykkituolit pyykkikrenkut ja
minkäs kanssa sotkettiin
no se oli semmoinen tapin jonka kanssa sitten hakattiin sitten niitä ja sitten taas - virutettiin siellä avannossa sitten ja kastettiin ja taas hakattiin sitä ja kyllä se oli aika kylmää hommaa joskus no kesällä oltiin sitten taas jossakin ojalla ja kaivolla ja ammennettiin vesiä semmoista se pyykinteko oli
koskas se aloitettiin aikaiseen vai
no juu kyllä toi pyykin hautominen pyykin hautominenhan kävi vasta toisella päivällä kun ensimmäisellä päivällä hierottiin ja laitettiin se live ja sitten se - se vaatteet piti olla sitten kylmässä lipeässä yön mm noin aamulla sitten jolla oli iso pyykki niin ne nousi oikein aikaiseen sitten sitten kolmelta neljältä jo hautomaan semmoisissa kun nyt oli jo - tai sellaiset saunatuvatkin niin semmoisissa tekivät
mimmoista se sotkeminen oikein oli sen pyykkikrenkun ja tappimen kanssa
no ei se hauskaa se oli ja siinäkin oli joku nuotti ei sekään käynyt ilman perin hauskaa hommaa ne käänsi sitten vain sitten vaatetta ja löi ja se meni sitten se live purskaantui pois taas kastettiin sinne avantoon tai sitten - ojaa tai jos se oli sitten saavissa vettä aina sitten puhtaammaksi ja puhtaammaksi se tuli ja viimeisellä kerralla se sitten levitettiin oikein leveäksi sinne veteen niin se pusertui mutta sitten laitettiin kyllä kun tultiin ylös sen pyykin kanssa niin sitten oli taas puhdas lämmin vesi taas vielä sitten vasta puserrettiin kotona ne sitten erimpi kirkkaaksi mutta kyllä se oli aika valkeaa pyykkiä sitten kun ne kaikki vaatteet oli omakutoista pellavaa niin se puhdistuikin ihan toisella tavalla kuin nämä nykyajan ostokankaat
mihinkäs te sen kuivumaan levititte
no se oli tuonne vinttiin sitten talvella ja ulkona oli - tuossa oli puhdas heinämaa tai piha niin siinä kuivui aika mukavasti
olikos ne naruilla se pyykki kuivumassa vai
no ei niitä justiin naruja niitä oli vain sellaisia vartaita aikaisemmilla vuosilla olihan niitä sitten nyt jo narujakin mutta kesällä se oli aika hauskaa kun sai panna ne tuonne puhtaalle ruoholle niitetylle ruoholle ja jos se sitten oli niin kuin illallakin hajotettu ja sai olla yön siellä kasteessa ja että seuraava päivä niin kyllä kaikki noin täplät ja painonteet meni pois ne tuli ihan niin kuin ne vaate olisi siinä mm kasteen ja auringon vaikutuksessa kirkastunut
milläs tämä pyykki saatiin sileäksi
no sitten se oli semmoinen kapus kapus ja sitten vain sitten laitettiin - semmoisen rullan päälle ja ja tuota noin siinä sitten sitten hakattiin ja se tuli aika sileäksi mutta sitten oli niitä semmoisia parempia niin oli sitten silitysrauta ja se silitysrautakin oli sellainen että ne mm oli semmoiset luotit kun pantiin uunia kuumentumaan ja ne nostettiin sitten sinne sen raudan sisään semmoisella että ne ei ollut hellin päällä niin kuin nykyään on sekin oli semmoista
miksikäs sitten silittämistä sanottiin
tryykäämistä me tryykättiin
mikäs sen raudan nimi oli
tryykirauta
olikos niitä joka taloissa
ei se oli harvassa kun se ojusi tukillaan ja sitten jos nyt tulivat lainaamaan sitten jostakin paremmin ei meilläkään ollut rautaa äiti lainasi sitten tuosta - yhdellä mökkiläisellä oli kun se silitti sitten vielä niin kuin sinne vietiin oikein silitettäväksi miesten paremmat paidat sitten mitä oli ja sitten äiti sai raudan itselleen kun - meni porsaita myymään torille ja sitten - isä olisi myynyt jo toisella helpommalla hinnalla mutta äiti piti vielä hintaa enempi sitten niillä porsailla ja ja se saikin sitten sen äiti sen pääsi lävitse että se sai sitten justiin sen verran sitten enempi niistä porsaista että se sai sitten sen raudan ja se maksoi kaksi markkaa sitten se rauta se oli meillä ensimmäinen silitysrauta
olikos se raskas
ei kun siinä oli ja semmoinen vain sisääpantava semmoinen luoti ei se raskas ollut tai niitä oli kolme luotia että että aina kun - toiset oli sitten siellä valkeassa niin kauan kun - yhdellä silitti niin sai aina muuttaa mutta kyllä siinä oli sitten semmoista tuhkaa ja tomua sitten aina se hellinringit auki ja sieltä sitten niitä kaivamaan niitä niitä luoteja täytyi aina pitää varalla että ei tullut sitten nokiseksi silitykset
no mikäs oli kaikkein tavallisin ruoka mitä syötiin ennen vanhaan
no se oli se peruna ja sianliha ja piimä ja maito ja silakka
mistäs silakoita saatiin
no Porvoosta oikein aina ostettiin sitten sitten täytyi aina syksyllä oikein jo markkinoilta ostaa ja sitten vähän talvella markkina oikein oikein semmoinen iso pytty mihin niitä sitten ostettiin ne olikin hyvänä pysyvät hyvänä hyvässä suolassa ja sika tapettii syksyllä ja suolattiin ja siitä sitten ja ja - ja lampaatkin pantiin sitten kanssa ja - teurastettiin ja sitten syötiin tuoreena ja sitten suolattiin niinkin paljon että että keväällä sitten oli aina se lihan palvaus että sianlihat palvattiin ja lampaanjalat sitten oli kesällä siellä leikkaa sitten kun mentiin pelloille ja työhön sitä tarvinnut muuta
paljonkos teillä yleensä elukoita tapettiin syksysittäin
no oikein oikein semmoinen sataviisikymmenkiloinen sika ja ja ja ja lammas ja kaksikin ja ja joskus joku hiehovasikka ja
mitenkäs ne täällä tapettiin
no tuli teurastaja vain kotiin ja se vähän nuijasi niin päähän ja pisti ja sitten ne putsasi ne puhtaaksi
mihinkäs sitten pistettiin
siihen rintaan että se meni se veitsi täytyi niin kuin osua sen teurastajan mielen mukaan että se meni niin kuin sydäntä kohti ja siitä se veri lensi ja monta kertaa oli ihan ihan mennyt niin että
kuoli heti
niin veri että kun sitten aukaisi ja keitti sitten niin näki että se oli mennyt se veitsi sydämeen
- mutta saikos lapset jäädä katselemaan -
ei ne enempi lapsia estivät näkemästä minun noin minun isäni kyllä tahtoi minua mukaan noin ei mitenkään tahtonut mutta sanoi noin että tule sinä mukaan vain että et sinä tarvitse noin - että et sitten pelkää kun tulet isoksi että niin en minä ole pelännytkään minä kyllä olen aika rohkea siitä ei se ollut millään tavalla tullut semmoiseksi kammoksi kun aina se teurastus onnistui noin hyvin se hengenotto että siitähän se johtui jos siinä tulee pelkoa
no milläs ne sitten sai niitä naapurinkin lapsia pois talosta
no kyllä ne sentään aina meni kun ne vähän niille kovaa pani
eikös ne sitä tullut katsomaan salaa
no ei no kyllähän ne sitten jotakin kurkkaili tuolla nurkissa mutta että - se aina sitten katsella jo kun vain oli se hengenotto sehän on kaikki semmoista jännempää
kukas nämä elukat nylki
teurastaja
itse
itse juu että siinä nyt sitten vähän joku auttoi sitten piti kiinni ja noin kun nyt sitten ylöskin nosti sen ruhon sitten tuonne orteen niin siinäkin tarvitsi olla sitten vähän voimaa
olikos kanoja ennen
juu oli kanojakin mutta ne oli nyt vain joku kana oli kun oli navetassa lehmien kanssa myöhemmällä oli sitten oikein itsellä kanoilla huone
no tapettiinkos ne kanat silloin ja syksysittäin jos tapettiin
no kyllä syksyllä ne vanhat kanat aina niin kuin hävitettiin pois
ei niitä syöty
syötiinkin toisia ja toisia myytiin ja poikasia tehtiin aina keväällä haudotettiin
mitäs tehtiin kanan höyhenistä otettiinkos talteen
tyynyjä ja patjoja
tarvitsikos niitä pestä millään tavoin
ne pestiin oikein lysolivedellä semmoisella lievällä lysolivedellä ja ja sitten kuumennettiin suuressa semmoisessa isossa padassa sitten kuumaksi ne ja kepillä - liikutteli ne tuli semmoiseksi köyhkeäksi sitten ja ja paloi niin kuin pois sitten kaikki ne sellaiset niin kuin höyhenessä ja kanassakin oli jotakin semmoisia matoja ja ja mitään semmoista että tuli niin puhtaaksi sitten